Zato, sivy amby sivifôlo, sivy amby valopôlo, f- valo am'va- valo amby sivifôlo, fito amby sivifôlo, enigna amby sivifôlo, dimy amby sivifôlo, efatra am'sivifôlo, telo am'sivifôlo, aroa am'sivifôlo, araiky am'sivifôlo, sivifôlo, val- sivy am- sivy am'valopôlo, valo am'valopôlo, fito am'valopôlo, enigna am'valopôlo, dimy am'valopôlo, efatra am'valopôlo, telo am'valopôlo, araiky am'valopôlo, valopôlo.